گھریلو ترتیبس منٛز، صابن، خاص طور پٲٹھۍ "ٹوائلٹ صابن"، چھِ سرفیکٹنٹ آسان یِم عام طور پٲٹھۍ چھلنہٕ، غسل کرنہٕ تہٕ باقی قٕسمٕک ہاؤس کیپنگ تہٕ باقی قٕسمٕک ہاؤس کیپنگ خٲطرٕ استعمال چھِ یِوان کرنہٕ۔